Amin'ny biscuit ndraiky: misy le misy crema le misy creme ôhatra hoe bolo misy agnatiny sokolà aveo misy ndraiky le tsisy crema, gouty, avakeo salto, salto bôka masira.